ପର ହମ ତୀ ତୁର୍କୀ ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ କୀମା ମୌସୋମୀ ଵିଶେରେ କୀଛୀ ବତେ ବେଟେ ଗୀ। ଥୀ ତୁର୍କୀ ଦେଶା ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ ଵିଶେରେ ପଚଲେ ଜାଈଶୀ। ତୁର୍କୀ ଦେଶା ସାଊଧିଯାରେ ପାକାଵାଗୀ ଅଵସ୍ତିତା। ଜୀ ବହୁତ ମୁସଲ୍ମାନ ଲୋକୋଂ ଆନେ ରୂହନ ଥୀ। ଔର ତୁର୍କୀ ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ କୀମା ମୌସୋମୀ ଵିଶେରେ ପଚଲେ ଜାଈଶୀ।